غاح افضل الاستزادة بالوقت ، لان الوقت غاح ينطيني فرص حتى احقق أحلامي وغاح اتعلم الكثيغ وهمين غاح اقضي وقتي مع عائلتي واحبابي ، اما الفلوس تحصيل حاصل غاح اكسبه شهرياً أو سنوياً، بس الوقت اذا يغوح ما يرجع.